Ny haz zany da andro masy a Arabia Saodita ao. Mandritra io andro iô da manao fivavaha silamo ireo ao mba hankalazà ny fanaova azy agny Mekar. Da misy koa ny Eid-al-adha. Io koa da fety fanehoa ny fandavan-te ara-panahy.